<hesitation> buéno̱, rí yábí rámí, najmaa, najmaa wéñuuꞌ numuu rí xúꞌkhui̱ jaꞌnii eyóo̱ꞌ rá, ma̱gu̱góó xkarugua. Ñúúꞌ numuu rí nagúgoo rá, numuu rí xáꞌni jma̱ꞌtha, <hesitation> numuu rí nimbáá xáxóó ma̱ta̱ꞌjo̱o̱ tsú ra̱ꞌkhááꞌ ikha guꞌjóó rá. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má mangaa i̱ꞌwáꞌ má náá rí náa̱ꞌ nagúgoo xú xkarugua mba̱ꞌju̱, mu rí xáxóó má ma̱ta̱ꞌju̱un tsú ra̱méjíínꞌ mangaa. Ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaa rí yábí rá mí. <hesitation> <hesitation> ma̱ri̱gá seguridád ñajuunꞌ.